Bwawe, eiwe bwokurora ngu nakupapiisa, okyoine okukora, eiwe oyine kutekana wenka kubanza kurora <hesitation> no'wetamu omutiima gwo butafaho ebyoli, eiwe ofe nkigendererwa kyaawe, nyoowe nkaija kukora. Eiwe no'bworanjuma, no'bworachomera, nyoowe tinkwija kugarukamu oreiho nyoowe nengumizaamu no'kukora omuliimu gwange ogundi kukora. Ebyawe tinkubihuliriza, okubihuliriza nebeija kundetera bintu byo kwetantara ebyo nenisana atakubihura, nenefora nko'mudooma, hati wakwenzere nkukole nta, hati aho angarukemu. Nenyende ogukore otti, ogukore otti, ogukore otti, <hesitation> kale, hati ntandika kukora ebintu bye nka alikwenda. Aho nebindi byona, no'kunywa nensobora kwefubira ndore nkozire mazire ebintu bye nikwo ngende kulya. Nke ekiniiga, kandi bwo'kutunga ekiniiga, nebikulema. Bwakutunga presure, nabyo ne'bikulema. Hati eiwe nokifora simple, tokufwayo no'kufwayo, bintu byabulikiro. Ebyakubaza no'bifora bintu byabulikiro. Nabaaza eiwe noisana nka'atakufaayo kyonka kimu no'mukaguuza hati wakwenzere nkukore nta na hagukaguka, ebyo kuhagukaguka tokubifaaho no'kwetegereza.